Amigna zashy ny loko manga somary mazavazava koa zashy midika fahadiovagna izy amigna sady fahazavagny, raha io- raha raha io zagny ny mahita an'io ah avy da ny avy an-saiko voalohany zashy mahita ny lanitry mangamanga igny ao, mahita ranomasigny, zay zagny raha anatin'ny saiko amign'ny ao raha vao mahita loko manga iaho.